Pues aluminië ëch mëd mëch ka'ay nyaj këyën, mëd sarten mëch t'sëdyut adyunën mëd aluminio mëchë je'e xëjk nyaj këyën jëch dun namëd mach kajue nyaj këyën, kafue perol nyaj tumbyë jeyë.